اول حاجه هتختار انت عايز تعمل علي الجيميل ولا ياهو ولا عايز اوت لوك ولا عايز أي بالظبط وهتفتح الموقع اول حاجه, هنتخيل ان هو جيميل مثلا هتضغط علي انشاء حساب وهتكتب المعلومات الشخصيه بتاعتك هتختار كلمة سر وتختار بريد الكتروني وتوافق علي شروطه وبس كدا مبروك عليك